میرا جو سنک ہے، برتن دھونے کا، نہیں تو باثروم کا، لیک ہونے لگ گیا۔ بولے تو میں کیا بولوں گی، جو ہے جو بولوں گی: لیک ہونے لگ گیا۔ پورا پانی فس فس آ جاتا، باہر آ جاتا، کتنی تکلیفاں ہونے لگیں۔ اور کیسا ہوا، کس طرح سے وہ لیک ہونے لگا؛ اگر مجھے معلوم ہے، کیا میں نے ڈالی اس میں جس وجہ سے وہ پھٹ گیا یا پھر سوراخ پھٹ گیا تاکہ وہ پلمبر کو معلوم پڑ سکے۔ کہ سچی میں کیا ہوا، اور انہیں اس حساب سے اسے ٹھیک کر سکے۔ نہیں تو یہ بھی بولوں گی کہ مجھے کب تک ٹھیک ہووے سو ہونا کائیں کوں۔ بولے تو مجھے کاما ماما کرنے کے راتے اس کے وجہ سے اسے بول دوں گی کہ اتّتے اتّتے ٹائم تک ٹھیک کر کے رکھ لینا ہوتا۔ وہ زیادہ ٹائم لگایا بھی تو وہ بھی نہیں ہو پاتا، نہیں چل جاتا۔ اور کیسا ٹھیک کرنا وہ تو اسے معلوم ہی رہتا۔ لیکن پیسے ویسے کے باتاں کرنے کو، سچی میں کیا ہوا، کیسا ہوا، یہ سب بولنے کو رت میں۔